Injo kanre-kanrea nu paling sicocok nipasicampuru kanre laukna injo nikuanganga juku, apalagi injo jukua juku pallu pakkacci, mantap injo ia, carana injo nihaju dipasala doro injo assang-assangna jukua, nampa nikarra caddi-caddi, maing injo nipantama mi injo naung ni pammaja a kah ri koronga ntu mae nampa nisaremi cella, pissing rikunyikimi, napa nipallumi naik, nampa kapunna tasami, niallemi ni pattumisang lasuna, tania injo pole kua sangga juku pakkal kallo pakkaciriji, pakkajici rie njo pole nikuangang juku rangko, injo juku rangkoa punna ritumi-tumisimi na haji to naung tumi-tumisina kentah ena kaleai intu iya, ballo kalea nipasi campuru kanre, labbiranna taua anre nganre uta punna ballomi tumi-tumisina, batena njo pole dijama-jama jukua nitoppa i loro, nibagi duai nipasala ase assanna, nampa injo pole arenna juku a juku lajang, na ria to injo pole juku loka-loka, tania injo pole sangga jukuji, manna nakke bajaoji iya kukanreangan ballo to ji kusaring, rie injo bajao biasa tasibatuji nialle ni dadara, pasi campurumi injo kanre sarei kecap, mannaki tala nganre utang yang penting rie dikanre ntu mae nicampuranna kanrea tangka kanre to ji naung ni kanrei. Tania iyaji injo pole rie tomi injo pole ni kuang ayam geprek, injo jangang geprek a iya enak kalea apalagi hambang-hambangna, nampa pole biasaku ta tallung buangang ladanna. injomi dikua anu, lada matana, <hesitation> rie pole ladana nicampuru lambace riemi injo kunjo cemangina, nampa rie todo dikua nganu maingi ni tumi-tumisi haji, punna nganrea nakke biasana kupasicampurang ase memangi ta tallung buangang, nah injoji kapang nakke kuangaia kanre-kanreang punna nipasicampuru kanre, anremo pole maraenganna.